Hitande ujinere didi e shappande didi e naayi ke hitande nde mi fuɗɗi jogaaki cede tedduɗe e nder nguurndam am